Ri lei pues lluma tele rilei xna' diika' tarto de zanahoria torta de zanahoria wenax par ka par wendi dian we nax par xnadika xin wen diika' tu xna' diika' bista male tiwa loi na tertin na practicar to to bxnadika tob batutina to ka esperimento no na wale wata gudna na naxdika laptu tasma bata gudna ta palimu ye bata gudna chup chin libatagud na gax lini nid texo kax sax xna' diika' to xman tiopa xman raka repasar wa li waxichite liol gones wan lio cuacharada max gonx cucharada max max le <hesitation> wen nax pax xna' diika' par wen nia wen nax pax dika kwa katarat tellon we <noise>